सुप त विभिनन प्रकारके होवेला कौनो सुप घरमे अपनासे बनावेला त कौनो सुप व्यापार के रूपमे आयलवा बहुत ज्यादा बजारमे बनके आयल बा जौन उपभोकता सब सजिलो तरिका से बजार मे छे किन सकेला एकरा बनाए खातीर बवल में पानी रखके गया समे धीकाके ओकरा में छुप राखेजाला त उ सुपके रूपमे परिनित होवेला सुप कौनो आदमी खासकेला ताकत के रूपमे लेवेजाला उहेसे विरामी आदमी एकारा के पोगरे प्रयोग कयल जाला ।